Zongna ba kum yereu. Ba’ leb tem lamke ga, ba’ in soon, ba’ asing loora, ba asin in geu koole, za’ zangna ba’ kum yere ba leb tem ke ga baa leb tem lemke garo tem lam ke too oō gung toh bāa gboo seng turu ya tem lamke turu, lgaa tem lamke gu inda inwa inda daa di pat nda kin nma, nni nyi leburu inda kin lebba nki bana sen in leu leudga, nki baanu sen in sag inn ga, nki baana sen nki lamke ki ordjebra ko bil tenu ko yillu ko tuu junghu nkii lamke nki baa na sen nki lamke ya haa nera ruū bāa gu nsonna nna boo ne ti san yebba ne vog daa liga ne da peu bileu baa guu nsonna nna boo ne ti san yebba ne vog daa liya ne da peu bileu baa guu nsonna nna boo nee ti san yebba nee vog deu liga da bjj billu nee da pee tusuu tikin saana kum bob baāsa baa daki ni māani leb ki nleemeya leb ki yebit gwasa a geu yebid galandba pi geu na ingabkeya nuuboud dan gaanbeya ba’ in sona zag ba’ geu nena kum yere nere nere geu koole sa ba’ tu kunu bu sa yere gam in bira dan bgoon leugeu temu dan bgoon bilu dan gboon am sisu reu bu sa ta be ya mu <hesitation> ma moke ya ba’ zongn’a kum yereu, ba’ in gbaa ba’ in sona. Ba’ yereu ngeu na sengu, nyam kam piin mara, yam kam piin yeleu wukeya, nyam kam gbiin kembu nna baan si veun sin kin, toh keu’akin deu ba’ yeren in sona ja wong fatke wong sodke ai ba’ geu, keuneu geu ba dan maan geu ba’ jong’a kum gereu ba’ wal yil kunu, ba’ kudne kunu, ba’ ma ne ingeu koole leuge temu, ja ba’ geu a’a tem lankega kan tem lamke se, ai boru yaan lumu reu geu koole ba’ geu in gbaa, ba’ in sona beuteutasaana beuteuta nyema vene beu nyem veneb tugeud geu yamboru ta, ba’a veneba, in pii bu ina ba bobm ndo, in pii bu ina ba koon geu yeb turo in pii bu ina ba liin geu yeb furo a’a pad bu dereu geu bu ded ba’sa bu bob basarei geu ina bu sa’ ro’o bu leb kunu gosa ko in liina ko nii ina bu e ro bbu leb kunu geu basa’ ba’ in gbaa ja ba’ geu a temlāmke ga nma ojed geu ba’ ga nma ojedreu keu ba’geu nyamningeu nna gboke keun boba, sengn’a nbobsin dii nda kppangneung dan kona kpan ningn’a nko yeureu ko a’an zong buud ga, nma ti vagsa boon dan pati ne be ma efi geu nan koon kena ekeen ni ko nda kumti lu – ni lumu ira lumu toora bo ko e keena yebed ti in pkeuna na’a bo ti in pkeuna in weureu yilse bura in liin be bob bini, a’a keu a keun di, ba’ geu in sa keya nsa keu pkaang yed keya nsa keu pkaang yed keya nsa keu pkang sona nsa keu nena danan numu yebm bid ko dai lamke kiina leugeu am bereu kum geu lamke roo.